हुमन् मन्क्सेपर् नि <hesitation> लिफेअ तन्ग तनय। <hesitation> भेलेक् जिब्जुनर् निस्रए गजुऔ नुन्गनुअ नुन्ग हन्द ब। नुन्ग हन्द नन्गु जिहेतु मन्क्सेपर् अवु बेलेक् <hesitation> जिब्जुनर् नि। <hesitation> पोर्तौर तन्ग अदुन्ग् जेरे ब <hesitation> फूद् छैन् गनर् मन्क्सेपुस्तु इदुन्ग्। <hesitation> गरि फूद् छैन् नि किजेरौ जेन्गुगलि ए जदि दव्क दस्रि तय क एम्पो एन्लय। <hesitation> जेन्ग् जनय् केति बति क नोस्तोक् हलम् ब जेन्ग् एको जन हनयुन्ग तो जन। मन्नय् नुन्ग <hesitation> ब पेहेक् मन्न ब <hesitation> जेन्ग् बे जन मनिऔ नक्सिकिनन्गन् प्रिकैनेम्। भिदि पोइन्त् ओफ् विएव् नि कर्नैन् तन्ग ब। <hesitation> जेन्ग् गौ निलो <hesitation> मन्क्सेपर् निलो लिफेअ प्रिओरितिजे गजुऔ। लकि नय खतिक् कथनुअ बेलेक् जिब्जुनर् कोरब जन्नि <hesitation> बदिन समे प्रिओरितिजतिओन् मुन नन्गु।